Tanagna amin'ny faritry misy zeh agny: tananan'ny Maroantsetra, Mananara, tanana le madinidiniky misy Rantabe, Vilony, <hesitation> Andranofôtsy, Marerano, Ambinagny telo, Ankôfa, Anjanazagna, misy Ambohitsara, Akekalava, Akeka andrefagna, Tanambô, Mandrôkarôka, Ankadimbazaha.